<hesitation> yu ta kiti dayuga yú hú koo, koo jan chí kini nrati tá, tona tuti mio ta ho o on ki inri na kió katí, ta kitijan ta kan'na na kidakunati animaó, a ho tu koo na kantuna na xadí ti nrodo naivii a nrodo ni anraka dee yó tá, xajan ta yú ta kini yúi ke koo jan ná, tovixhi ho na nó na kó tá naodukuti xaó.